Ka tä suk mus ka tä sunpa cambiatzäkä ja'kutyä jana este to'nhu, por ejemplo pänta'p ja'ku jana to'nhyaju ka jetij syunyajapa siempre y cuando ja'ku manhu kujnayaje ante äjtyä nkomi ja'ku jetij 'yayudatzäjkyaju ja'ku tzyajkyaju je je vicio nyä'ijtyajupä, y äjtyä tambien ka tä ka tä witpa mal y ka äjtyä sunpa ntzakä tambien con la ayuda de äjtya nkomi muspatä ntzakä todo lo malo tzäkpapätä, ät ispäkpa't tumä pät este to'nhpapa jana'usya'k pe yäti tzyajku'p je tyo'nhku pues syentitzäkpap mas juicios mejor y y tzyi'yajpa platica sobre jutzä tzyakpa je vicio nyä'ijtupä.